Ikhúún gúꞌdiin xtílá. Náa̱ nda̱yo̱o̱ rí nuthamijná tsú xtíla, nuri̱ꞌjñamijnáa̱lí. Rí miꞌcha̱, a las cuátrú miꞌcha̱ nandxaꞌjuá mba̱xtá rí yáá na̱ꞌkha̱ rajwriga̱. Xúꞌkhui̱ má i̱mba̱a̱ xa̱bu̱, nandxaꞌjuá xtíloo̱ mangaa̱, xúꞌkhui̱ má i̱mba̱a̱, nariꞌjñuu̱ dxájuu̱ mangaa̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii ithamijná tsú mba̱xtá mámbá miꞌcha̱ ríándo̱o na̱ꞌkha̱ rajwriga̱. Xúꞌkhui̱ má mbáxti̱ꞌ mangaa, gíꞌdii̱n i̱jioo̱, i̱jín xtílá, riándo̱ najui̱i̱le, naꞌthúu̱n i̱jioo̱, naꞌthúu̱n, riándo̱ naxki̱dxu̱un i̱jioo̱, nundxa̱ꞌjua̱ i̱jín xtílá, ndayéꞌ, naxíꞌngaa̱, ndayáa̱ꞌ ñuu̱ naꞌphi̱i naꞌphu̱un i̱ji̱n. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii, ikhí má naꞌndii̱, ngáa̱ ríndo̱o ndaꞌyoo̱ rííí na̱ꞌkha̱ mbáá bi̱yú ri̱jma̱a ma̱ꞌgayáá a̱dióo̱, naꞌthúu̱n i̱jioo̱, u̱rkaꞌ, naꞌthúu̱n rí mu̱rka̱ꞌjumijná i̱jioo̱, a̱ꞌkhui̱ nacha̱ i̱rkaꞌjumijná i̱ji̱n. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii ithamijná tsú xtílá e̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ.